Avaa, atasro. anaa hobho. hobho rayon, hobho na vaa. hobho na taaro, hobho nanas, sạb sọb aragwen sọb ara vaa, sọb arataaro. sọb ara nas, diin ọ. simara gwen siin ara vaa, siin ara taaro. siin ara naa. renub ọ renub ara gwen, renub ara naa. renub ara obho. renub ara hobho rounen, renub ara hobho navaa. ne nub ara hobho nataa. renub ara bhona naa. renu bara sọb ọ renubara sob ara gwen, ren bara sub ara vaa. renub ara sub ara tas. renub ara sọb ara naa. renub arasiin. renub ara siin ara vaa. renub ara siin ara tas. renu ara siin ara naa. ranu rs vaa. Renub ara sọb ara gwen o. renub ara sọbara vaa, renub ara sọb ara baaro. renub ara sob ara naa. renub are siin o renub ara siin ara gwen o. renub ara siin ara vaa. renub ara siin ara tasrọ. renu ara siin ara naa. ra nu ra vaa. ranu ravas ara gwen. ranu rawaa ara avaa. ranu rava ara taaro, ranu rava ara naa. ranu rava aroi hobho. ranu rava ara hobho rayenranu rava ara hobho na vaa. ranu ravs ars are hobho naa taaro. ranu rava ara sọb o